पेंचकस एक ऐसो उपयोग है। जेकी मदद से हम लोग पेंचन को आराम से खोल सकत है। पेंच खुलिबे के लाए पेंचकस को वहमारवत घुमाओ जात है। पेंचकस की डिजाइन कचु ई प्रकार होत है। कि हम न्यूनतम बल को उपयोग करिके अत्यधिक कार्य वाले काम को सरलता से कर सरलता से कर सकत है। इको उपयोग मशीनन की मरम्मत में करो जात है। और कोई चीज को असेम्बल करिवे होत है। तौ इको उपयोग करो जात है। पेंचकस में इक लौहे की बेलनाकार डंडी और आगे से चपटी भाई लगी होत है। और पीछे हाथा लागू होत है। इकी डिजाइन आसानी से पेंचन को खुलिवे में मदद करत है। पेंचकस की सहायता से हम लोग जब पेंचकस को कोई पेंच में लगायी के सीधो घुमात है। तौ पेंच कस्त है। लेकिन जब हम लोग उल्टो घुमात है। तौ पेंच ढीली होई जात है। और निकरी आत है।